peer naare cat’ rakvegadiaa’ shinaa r-gurama dix per rakverama xdix zarama, ranáa’ val na niza lo bhu zabyrama, la rama nal za’ny runrama zque-zque rdyl, a rdylrama ni gulaa’ runramany gula dixny rgurama, rzaramañ lo bhu, per <hesitation> rienrama xdix zarama la rama pe ghu rgugama dixny noma nare, zdanunu nanu buny lo gxliu cat’rak vedinu, per-per rgunerama dix zarama va zh-zh zloa nare´.